Izraeli osht ni vend i shenjtë për hebrenjtë edhe e ka Jerusalemin si ni qytet. Kultura e Izraelit osht ni përzimje e ndikimeve hebraike, arabe, evropiane. Muzika dhe kuzhina janë shumë t'randsishme <hesitation> ka pjata t'njoftuna si humusin edhe fallafell. Osht i njohun poashtu edhe për artin dhe teknologjinë e tij t'zhvilluar.